Au wa geku kaantri augama, anivi agiaana, kaantrina wa ostrailiai para laka. Para laka ostrailiai pe ogamani gena wa, aniani nanamara, au woira keira, <hesitation> nanumo gera woiana, paoa geva waiang, wa eau maparana wa woira keira. Pe paralaka wonai ne parave. inagulu noo kea givaa. Wa velepara logea para gia ao aorana wa, pegere vauooiku pe onomarage wavevoiau onanawa wavele para loge para para gaeu reau ranawa pegere waevoi kune ekutarakaka para woia. Ne para alu wa, wanai para alu, para alu vanagi vanagi pe, famili enai aura wa noo ka peai mau wara ne kila kila pegere ugua ne au parama vanagi wa Na au wa para waikule pe wanai para alu wa ne para alu mepara inagulu inagulu irau irau wano inagulu kimu kimura pegere eauna ne para inagulu. Ne wonai para inagulu pe nauku kia geve arawao geria raopara kalaria ne pegerema rigo. Wanai pe epikuai pegerema alu, geria ririwa aura, wonai para va skulira. Au maki wanai inagulu kea mapara avua noo pana inagulu auna auna kei. Noo ekilagia ofesi aoanai wa tinapata veaira ma parave alu, maveaina wa, para alu vaanama vanama pana inagulu, pe pamili. enai rakau pegere ririwa au monimo pana ugu oo eau eau eveaina eveaina, ai avumai monira. Nauku kia wonai para vatikularia pe pegere aoneka, nee, tikuli namara kamurai pegereve tikuli pe mapegene aonekawa. Na au wonai mapaara inagulu pe, tarakana para leuvo e pamili. kia lua wonai geina gulana, mapa gara raka leu gia ria. Noo gema alu ao aonai wa gara ao giava aviku ka makia woigia wonai eluna, para ao epinai para alu, oo parave make wae au, wonana pe peleini woira mapara kala ne mapara ma lovo mavanua kaai makapu. kaai. Geria aniani pakurai anianirara guilagina e iwa vagina, mek donol pa raka u rege ina auna, para ve woi pia na aikina wa. Wara ea, e remali aura wa urukau aura wa keke au uvena uvena gekilagiana geria kapuai e geria eau stoa velaku velakora aonai pagarave lakaoa, pe garave make. Parave make make, geku tilipati, cenedol eau taamaka ne pa aonai mapa arave wolibol mapegere apiku. Auna noo nega wa,. waia ka pe mapave wolibol, mapegere apiku oi pono laka enai enai pono ula. Mapara lavi alimo parave ula, noo wae au veaira ouga magina, nee geku kipalo vanua aura pakilagira wa ila wa, ne geria raupara kiara ma paara kalaria mapegere veamai noo, ioma rigo ioma olidei. wave aura kiiara wa na au pe kapu mapara wonai parae raka ula ula, trein ai para rage para leu, tarakai peleini ai. Kapu mapararana maparave leu ulu ulu, era taraivamo parave ripamo wara pe rega, lavu alimo wa lavulekwa lekwa nee pamili kia mapa riri ria omi Arigimiai nea, ana wai urami. Ripami pamilimo perema rigo alu ao wa, pe au omiariginai ekapuai o, okeiiikalamavu au awaina, ana wai urami ne pelaka. Enai pewai woveaira kilara wa, para ao agiria geria rinaamo para woiria, geria au kimu kimura. Pagara tu terei manti ne,. waikule nepegere iwa ne okeii, ai gawaikulena ne geria peleini woira para kalaria mape gere waikulu ne mape gerema alu wa. Pe, mapa ara keakau ma rekea pegere veamai, pere au moni vavineku pa wove aina wara.